Ny a Gresy any lafa fahavaratsy iny ny andro da mafana sady maiky. Fa lafa ririnina iny kosa anefany da mando sady malefaky ny toetr'andro. Da ohoak'izay avao koa ny morotsiraky igny mando sady malefaky.